Lu mu set si man, soo demee ci robine bi nga root andi, nga jël saabu nga raxas sa sa ndox bu njëkk ba mu set, nga dem ci beneen ndox bi nga leyandi ko ba mu set nga xam ne foofu set na, nga jël morso nga fomp ko ba mu set, morso boobu nga fóot ko nga weer. Boo ko rootee ndox bi, nga xam ne yow xam nga loxo loxo bi tilim na te saabu du ko mën setal, jëlal si suuf nga bombu, soo ko bombee ba mu set, nga leyandi, bu setut nga ma di la ko bombal ba mu set, nga leyandi, soo paree nga jël saabu nga raxas ko ba nga xam ne lii set na wecc, jënd odsawel ngay leyandi ko ba mu set, nga jël boo amul we nga jël bant nga dindi tilim ba mu set, ba mu set wicc, mun nga def odsawel ba ko ba mu set wicc, xam yëpp set na, nga leyandi nga jël morso nga fomp waa.